Per cunservé le patate pi a lunch ëntà büteie ën 'na crota, ch'a sìa 'na crota cun ël paviment ën tera e pöi ëntà ch'a sìa pa vaire dë lüce përché parei almenu a ficu pa i büt e ti pöle mangeie anche dop ses meis da cuandi l'as cüìe